Ca pecam jate yamʉg yamʉ curacion yamʉg doctor yamʉ yagti pues pe yeg que <hesitation> anʉjaam pues tiene que min mechʉnajwʉ doctor para que mit hʉy atendechʉcpa nama mas bien yeg yamʉ doctor yeg tʉpʉ tiempu pues ʉm tzamjaypam cam tʉlla wat min tzamja como ap capʉ hʉy hʉy nama ajpa capʉs cap hʉy ispa capʉs cap hʉy nʉctʉjʉhʉypa tiʉmodo mit hʉy atendechʉcpa tiʉ ʉm chʉcʉ pues entonces yʉg jipsʉ tʉlla pues de repente ca gente cap jipsʉʉjpa pues antes cap jupʉji tʉlla y cap tejiq este nʉpin pin jawe puchi todo cap ca <hesitation> jawe puchi ee poliomelitis este bueno shucshi pues teji shucshi pues pero anteriormente yamʉ hʉy doctor pues yamʉ iwʉ ʉm nʉmjaypa iwʉ ʉm tzamjaypa iwʉ mit hʉy atendechʉcpa yagui mi way atendechʉcmusʉ pues pero yʉpʉ tiempu pues teg doctora teji pues ya ca jʉstʉcʉjʉga juchitan tehuantepec salina cruz teg doctor pues yeg ca doctor'is <hesitation> yeg yʉpʉ tiempu osea que cap ca ca mid hʉy atendechʉcsucpa shin quem sin necesidad de que ʉm mechanajwʉ u minpa ca gente de gibiernu minajpa cay gente tʉgay para que miy atendechʉcpa